Mi buran yidugo mi sungullaji fere-fere, ngam mi ekkita kuude duddum. ekkutuggo kuude duddum hokkatan labi hebugo chede ngam mi wada haje am ha wakkati mi yidi na seto mi tori goddo ba.